Mi anndaa aadi yimɓe Pakistan no haani, ammaa woodi ko nanay-mi yimɓe e mbi'a dow maɓɓe woni no ɓe teddinirta koɗo. <hesitation> E nder ko tawataake nder goɗɗi aadiiji ɗin. Nden ko yimɓe goodanɓe nyaamnduuji <hesitation> laatiiɗi nyaamnduuji maɓɓe ɓadindirii e nyaamnduuji leydi Inndiya bana Biriyaani e ko nanndi non.